Kom djegë ushqime n'fëltere disa herë edhe meniherë si e kom djegë ushqimin e kom marr e kom gjujtë n'bërllog. Mandena atë fëlterën e kom marr e kom mush me ujë t'nxehtë edhe me detergjent t'enve, e kom lon për nja pesëmdhet minuta që me u zbut ajo djegja te ato korret që jon formu edhe mandena osht pastru shumë kollaj.